Epɛ dɛ ebobɔw atar yie a mpɛn pii no, ibotum adan atar n'ekyir sɛ ɔyɛ hyɛɛt a anaa atar sor a, ɛbɛdan atar n'ekyir na ewie a <hesitation> abobɔɔw a, esuo ne tsentsen m' no sor na n'ase no na ebu ato do ntsi n'enyim no be-bedi sor. Iwie a afa no so ebu ato do, ibu to do a na akyɛ m' ebiasa <hesitation> Na ebu ase no ato mfinfin no do na ebu sor no ato do, abobɔw ewie. Sɛ ɔyɛ ase a dɛ ebi a "trouser" a ibotum aka ne tsentsen no abɔ mu ebien, iwie a nna ahwɛ beebi a ede to no, sɛ epɛ ekyɛ ne tsentsen no mu anan a nna ebu mu aaa anan ewie. Atar a ɔbɔ mu a ne tsentsen mu no ebɛka abɔ ho ebien na a <hesitation> ahwɛ mbrɛ epɛ dɛ ɛyɛ no no na ɔno so akeka ato do bɛyɛ anan.